Lákúxen jnⱥ ijuyy bá idxǿ lún kiä’ná kie’ ijuyy bá idxǿ ló kiä’ jná kö’, jötu jelⱥ reýn jó’ jïï’ tⱥ’ gála jan tá’ i idxǿ ló kiä’ jná, xen i ún tulugia, xen i ún tulǿǿ, xen i ún tulugia dsi giá, xen i ún tulugia dsi giaa, xen i ún ‘ñⱥ nɇ, jñɇɇ nɇ, giⱥⱥ nɇ kö’, jñⱥ nɇ, ñǿ nɇ, giⱥ kiⱥⱥ nɇ, gia tǿ nɇ, gia nï nɇ, gia kiǿ nɇ, gia ‘ñⱥ nɇ, gia jñǿǿ nɇ, gia giaa nɇ, gia jñá nɇ, gia ñé nɇ, giaa nɇ, i ún gia ‘ña nɇ, i ún gia giá dsí ‘ña nɇ, i ún tuloo dsí ´ña nɇ, i ún tulu gia nɇ, i ún tulu gia dsí gia giá nɇ, bii iⱥ juíi dsa idxǿ lún kiä’ná xén.